ସୁକ୍ରୁବାର ଵିଶଯାରେ ଭାଵନ୍ତୁ କାନା ଆପରଂକା ମନାରେ ଆଶେ, ସୁକ୍ରୁବାର କହିଲେ ମୁରା ମନେ <hesitation> ଆରାମ ମାଂ ବେସୀ ଖାଦ୍ଯା ଏବଂଗ ସୀନେମା ଦେଖୀବା ମନେ ପଡେ। ସୁକ୍ରୁବାର ଦିନା ଗୁଦଫାଈଡେ ହୋଈ ଥାଈ। <noise>